Mimba paraetete ipuereyaeibiko jae reta opaete jaereta mbae oyapova jukurai ramieteiko ipuerevi taiuke yoguieruva reta ipuereviko jukuraeteivi jaereta oyeugureko ipuerevi jaereta oiko jerami oyeapoguerami jare jukurei apo oguata rami jukurai viko ipuere jaereta oiko